Basilé baan irégmé bacaméén baan éni éjoow bésiil bo sén nak buŋaar sikori samémééŋ bo boomé sinaaŋ sara élihu sin sinaaŋ sa bucaŋnéén bamuk